<noise> penting foloi, karna ngone na ngofa-ngofa re yo sakolah sma ge fugo rai se ngone fo so kuliah ona ua, enggena ena toma gam madoya tora ge na ota ge se dabi mega me aku ua. Dadi ona ge ngone fo so sakola ona la ona na tabeat se fael ge ena laha. Ona cako mansia ifa, sidaba ona gahi cako toma gam madoya ifa, danata ifa, sedaba ona waro ahu ma laha-laha ge ena tebena. <noise>